<hesitation> ngalukhaa khushipindi embolanga khulikhuba sichira likhabi <hesitation> ikhabi siewa siwa nyasaye na ba naanyala khunzikurira ndaakane nende ikhabi indahi ikhabi inyala khuukhonyai lakini esahino shili khukanakho nende ikhabi numba khuumbusta ta lakini endi no omwoyo khu mosayo ka sayanga khunyasaye nanyanga amasayo keesayanga kano nyasaye narumekho eshindu shilahi nomba naarume ikhabi indahi ambayu niindtsa khuakana nnayo na emipango chianje chichingukha kho wendi wosi esalanga nyasaye wo mwikulu ololanga abe nende ikhabi indahi yaanyala khuungutanga nnayo niyakhorerekho tsa niyarumikhila eshipindi shilahi nomba mubakho nomba kala baraba abikhe mubanda ba mbetsa naabo bosi omundu mulala narulilekhomo onyola okusinyira nnase khulwa okhuba nende omaisha amalahi nnase khulwa okhuba nende omaisha amalahi nende okhufungirwa khulahi khulwo lufunguo lwe ikhabi lufunguo lwa ikhabi embolanga mbu onyala khuakona nandi shilahi onyala khuakana ne milimo milahi onyala khuakana ni shindu shinyala khukhukhonya kho nyasaye area tsikhabi tsio khutsinzira tsirio lakini sie mbaraa shili khuakana ne shipindi shilia lakini esayaa nyasaye aneikuriru ikhabi obulamu bwanja bulaba bwo khuhyakhana. Nende tsishida tawe, emba omundu wa nyasaye orarera ikhabi embei nende okhuiriraa mubulamo mbu emenyanga shinga omukiristo shinga omotumishi wa nyasaye ndalamenya mutsishida tsosi bulilwasi tawe kho nyasaye ombanjile ikhabi ne khabi yiye shinga niyandera niye umanyire esie saala tsa ma ndamuleshera bwiyangu okhole shina inyanga yangutanie nende ikhabi ma ikhabi ikia echirumisshila bulahi oluso khulinda bulamu bwanje nende litake nende bie ndii nabo ma bushuhuda bwa nyasaye bibe obulahi mubulamu bwanje